Jwan nakin tosmen yenmen, nze este tera zelyamen, tyz xagota wixa nen <hesitation> nnn- tiz xagota- xagota ka thi xabi wixa nen chalii xobyekxa o xabi a o xagot xobyekxaxa ke zita ntakxa zita zita nakmen, porke nzo roa xabiba nkuanxa thi ngol per natadxa dis rio ngoana natadxa dis este yamen thidis numen tamen, yetimen exnamen, yetimen thi tamen zeno ndole men mkaxaxa gabmen ka thi jwa'na ze nkamen thi mesa', zipta lugar thiomen, zipta nangenta' genta mod riotemen, genta mod mbay naeste jwa'na ndablo wimnen nerla mm- este thibana este wimen cha zita- zita ntakmen, zita gabmen na este numen numen tayal jwi'men, ee thienmen lud mina, tayal kemen lud zyna', limen gan jwa'n nakinmena, thimen jwa'n nchelasmen, thimen jwa'n ndyenmen, jwa'n wuamen, porke nzo rolxa xabi este nanwitxa jwa'na mbay tanto xabi wixa xomod nak kaxa' porke nzo roa ngoa, taga nliya ngoaxa xe nak thi jwa'na, ee- talexa mka ngoa nanaktra ri'oxa naaktha noongoa naakta ri'oxa tedisnuxa taa bixana' ee- jwa'na ndablo wimena' antes zelyamen.